Sayur ini kalu tong simpan kalu tara simpan di kulkas di pendingin itu dia capat skali layu dan kalu tong bali di pasar atau tong pigi kobong kong pulang pete sayur kong tong cuma taru kasana bagitu abis itu dia layu itu bukan lagi dia so tara ini so tara layak tong makan tapi so tara sadap depe sadap so tarada kalu dia so layu itu jadi alangka bagusnya sayur itu abis pete itu langsung tong momasa sudah tara parlu lagi tong simpan tunggu apalagi kong tong tunggu satu hari oh itu depe depe sadap itu so tarada mungkin bagi apa kesehatan masih boleh tapi kalu menurut kita sih bukan cuma persoalan depe kesehatan tapi depe sadap tu so tarada sudah makanya paling bagus tarausa simpan kong bali kamari langsung cuci kong tong momasa pa dia makan beso lagi kalu mo makan sayur ya bali lagi bagitu. Tapi paling bagus tong ba tanam apalagi sayur yang dia dari daun popaya daun kasbi yang tong bisa tanam di kobong dekat rumah halaman itu tara perlu lagi tong simpan kong tunggu nanti mo makan momasa baru tong kasana pete pa dia supaya dia segar-segar bagitu.